Ngən ci ngəni a dli zaar nə dullu ngən sabo yu kya ci ngən gə ci ngəniŋ tlya ngən a dli wa ba yi ɗaŋ dole mə ci ngan gə ci ngəni don mə tu karfi a dli tlya ngəni a dli ngən ci ngən monda ɗan tə jera shi ɗaŋ kya ci ka ci gon wo kara ngəni tlya ngəni mən ngai gon tə kara ngəgya gina ngən dli mən ngai gya mod wa tə saura wasəŋ tə tsəti gon ka ci nə voraŋ ɗaŋ wo kara gə mən ngai a dli so myani mə yisəŋ tu ngən ci ngən kya ci ko iri ngən ci gəni gyo ɗaŋ kya ci tə ci tə ngər won ɗaŋ wo lər ngə mən di a dli wa so ngən ci ngən citə ampani, akwai ngən cigəni gon ɗaŋ kya citə kuma kya cini poizən ko kuma kya cini ngər won ɗaŋ wo lalace ngəi shi ya sa akwai ngən ci ngəni gya gon ɗaŋ mya ci shi ka wum a kumbura ngə vwai ko a tləs vwai ka ngal gon ka ci sabo tu vwa wai tə sacei. ɗun ngən ci ngənes ci kala- kala amma mya ci ngən gə ci ngən don tə kara mi lafiya mən a dli tə ca mi mə nai nə varaŋ shi kuma a tu lafiya a dli wa a tu byatl kəni me kyau tu yanci.